انا افضل اني اقدر اتحدث بكل اللغات الاجنبيه افضل لان طبعنا بقدر اني اتواصل مع الناس من ثقافات مختلفه ومن دول مختلفه ومجتمعات مختلفه بقدر اني اكون علاقات مع اشخاص من مختلف الاعراق وكون شبكه اجتماعيه قويه لكن الحيوانات ما علينا من الحيوانات نقدر نتواصل معها عن طريق الاشاره.